Manfaat igono mane kai ngoe, bisa wa akana wo kia, roti coe, bisa wa akana coe bole, bisa wa akana o kia sibi si sibi de igono e de bole wo si dodi igono, bisa o kia <hesitation> bole si dodi igono de bira wo si dodi igono. De o kia <hesitation> wa sakai wo kia naoko i de o kia tabule wo si dodi igono